Ke ɗɔ̀ɔ̀ christmas ȧŋ naŋ wa kòmò kana wiɔ̀, sèè ke ɗɔɔ yii haì, sèè ka kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ gȧȧaŋ wèè ka dènȧŋ manɛ̀ŋ wèè yȧwi nȧȧŋ jɔ̀ȧim nyàŋ nɛ̀ŋ kpȧa, mìŋ yaȧ dènȧŋ sùȧ manɛ̀ŋ e kpȧȧ e kìlȧ e nyùnȧŋ nɛ̀ŋje kɛnɛ ke ɗɔɔ yii e jè, e kìlȧ ka dènȧŋ manɛ̀ŋ tìa e tìȧ, ke ɗɔɔ yii haì sèè ȧŋ kɛɛnɛ̀ŋ ɓɛɛ sȧȧŋ fɛi ɓɛ̀ gbiŋ ka ka kaa jɔ̀ȧ ka zòòlò Dayȧ kauŋ gè sɛ̀ wèè ke ɗɔɔ yii maŋ nyiŋ yɛmɛ̀. Ke ɗɔ̀ɔ̀ christmas yii kiŋ ȧŋ naŋ wa kòmò kana wiɔ̀ diɛŋ, e nyaȧiŋ dè mȧȧŋ wo jesus christ, sèè ɗɔɔ yii haì sèè ka kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛ̀ŋje mìŋ yaȧ jè sùà ka dià, ka gè Dayȧ e sɛ̀ wèè ke ɗɔɔ yii, kauŋ gè e sɛ̀, because ke ɗɔɔ yii wò naŋ wa kòmò diɛŋ, ke ɗɔ̀ɔ̀ e zɔlɔ̀ ye, soo ke ɗɔɔ yii ke haì mìŋ kɛɛnɛ̀ŋ ɓɛɛ ke lȧȧsì miɛ̀ŋ mìŋ maȧŋ nyìŋ ɗɔɔ yii, wèè kauŋ gè sɛ̀ kauŋ joowò ke ɗɔɔ yii, ke ɗɔɔ yii ke ɗɔɔ ye soo miŋ fè fɔ̀ɔ̀wɔ̀ kèè kè ɗɔɔ yii, ke ɗɔɔ yii haì mìŋ yȧauŋ tɛ̀nɛ̀ŋ sùȧ kauŋ gè sɛ̀ wèè ke ɗɔɔ yii.